La gn'ny tataran'i Espagne koa gn tsaray da gn'Espagne e, anisan'ny mpanodra voaloboky maro be era-tany. <noise> Espagne avao koa ami resaky bôly gn tsaray foot-bôly da reo anisan'ny sangany satria: <noise> reo zao fa nahazo ny amboara era-tany; <noise> fa nahazo avao koa reo ny Euro; da ny Espagne koa fa nahazo ny Coupe ny firenea tompon-daka. <noise>